بالحقيقة ما فيا أكون شخص مثالي في زراعة الأشجار أو النباتات، أنا مرة سيئة في هذا الأمر، بس ودي أجرب أزرع البلكونة ملتي بالكتير من النباتات، حتى يكون الجو واجد حلو واجد مريح، نتنفس بشكل أفضل.